Ayun hama muyir bii tuwumbu ma han shenwanye bii ma zii shenwun hamo bii tuwum bu maa han shenwanye bii a zii shenum hamoda nii henkir muyiryi han frama munana hani henkir muyir yii ba zikkimne hani henkir demeh mu yiryii mi datir miyura thurekabrina aa nani kii laana thure kabriya hani yun shen hamawa yina aa yibebi ba du zikkeneh ba ung shenwanyi dai yibebi ba doh zikkeneh baa figi bwarasuga ara yung hamma naba tuwabu yake bii han shenwanyide lun shenwamo zirrem na bea zea a dami ba thuribuh yake han shenwanyine mii uh yire nii tuhbu yake han shenwanyide ii kutiremu mirra mirbi kii zii na mir lungurabna naba tuwa bu yake hanshenwanyide am laa na yake hagi jirgoyiga nam laa na yake hagina guguttigeh nam laa na yake hagina due naa yake na kunyigeh <hesitation> nam laa na yake hani durre kuri wo nam laa na yake hani done shoma ein kwabibadea nam laa na yake hani durre pahattah thi a a yugean hamma a zikirwurawi yambo dau mirwunyi webii geneh nam laana yake hani durre pahattati yambo a dawuna, anama zeah shenwawe bii deah ma yurea yiryi ba thunbu han shenwanyine nyina beakie eingbe nyina nu thamka a yiriyi ha sir a shenhehayinana a ireyi han danga sinneh eah yinana mii yuri yiryi han sheawanyi de a yuwan danga sinnea eah muna. Maa zii nyilwo ma zire jallama, maa zii nyilwo a shumle nani mi lagi ya eing na eing mii zaa mi danyi kabrigana maa zii nya jaba gauh nyina beaki eingbe yireyi hagin shenwani geneh hani yuri thure kabriya sheabide eing war yibbe eing zir zeing zubi shea mwandirteh ama yuri yuriyeang shenwanyeng a nu nyalala kurwo anu nyak shoma ni daa mii yuro yiriyi han shenwanyine sheyeh daha zwoh bii bea kurihe bii hag buniganida nii a thuta yii nu nyata kuriwo kii shoma, sheyeh daha zwea abii yii hagin shomayina gi zwa shibaida, yii mi yuri zwa shebaidu lungure thuhbu biyewo bii ma yuri zwa shibeada bii ma nagin shenwamo yazawamuna beaki ma nun eing bean kwahba yina baa kwakindirina a mii yuri zwa shebeada nani mii hada kehreuwoeh sheshi baliyada mii zii thea da sulli kauda nam nu eing ba kwakin dir shem zwayana mu nam laa na na eing bea hagin hamaga a nyina beakie eingbe haing yireyi har shibbawa suhnigah mir yibbibii zib dai ka zikinea kii zea frama zikirwurawi bide kaa zeah deah nani kii duwo nyilila kwaba bamirna nani kii duwoh nyalila yambo yii a nagin mirwa a daumirwa zikirwu ra wei bea a nigimir pahatina kii duh pahatithamna kar-kar da miii yura mii yiryi baa thuhbu han shemwanyine. Be eshi wanyena ar mii dunida yireyi hagin shinwa nyi geneh nyina yii ani gauya nyina eing nii turbenigoh nyna eang jirgohta, nyina yeang gutteh nyina yeang hani we sheyeyna a daunada eing millgin yala yinana nyina yi ni ziki buh sheayeh naa fagi ture kabritigana armii dhana sheayeh muna guenaa munadi mii dawa kumeh kali liwa? a yuwagan hamaga mii dawah kumeh kaliliga beaki kumeh le swoe maamuna namaa dahanama simmeh na wea a jibbe yake a nyimamayene yii a zii honama nani yii hagan shenwanyigi zii honamna a dawum dawami simmete nyina bikim bii eingbe yire niyung shenwanyide <hesitation> hanshenwanye wii yibbe ziye zikirni da ka nu thamka nayeah aa na eingbe nyina tuta yina zikki shumiki yibebi bii ban shenhanyine bea bii lang honaha biken hama ana ar ba zean hama'a bei lun hona ana eing be ha thamah ana ginugi eing ba thuhnabu duwo eah dunigoh eingbun duweah nyina eing bu du shen hamawa hagi eing bu duh shenhononigi fa eing bii nyina na eing lunguraya hani tuhna shenwawa mo eing yung hamo eing ba arbu dutine nyina eing nam hagi shaantaa sheye muna eing hani baa dii beanigeh mu nam duh zikke kaye ar duh eing han hama nyina ba arbun duwone ana eba. Yii mir kealinah yambo nagina daumirwu zikir wurawe bine, a thubu kii nu nyakaka kwababamira sheaye danga bii na tuna du tan duwoeah kwabe abii nyina eing bii nab duyire sake shoma na zo mamkwabamidi nab duwene hagin deakigeh eing baa tuhbu dunhyirnea tuwumbu zige bi gade, pahaka noah a tuwumbi ze bide eing han hamanida zeah shumiki beana bebe nyinabii ba thuhbu yib bean shenwanyine ii duni kwadita anabide bii kakki gotteh, bii kakki <noise> duwoeah yirba bikeah bwalba sheabe ba wundi nab duh yirba sheabe sheaye nii wundi daali yira sheaye sheaye hab yira sheaye eing darreah eing bii hagi shenhamoga mii dar yira sheaye munada nani hani dum a ziki geneah <hesitation> hani simim bii ha ma nyima mii kakki hagina dau dumigeh beaki ma mwari honka yea na yibe nyina yireyi ba tubu hagan shen hamawa yina ganah a wundi daung ma zinab shwadi kwaba dai, kwaba bii mariga shen wunga sheayeh a faa kwara halau kwahba bii kwakini bean zean hamo, ar yii hagina zean hamaga amii dunni na eingbi deah mii la na na eing ba arbii yake han shenwanyine yina yireyi maa fa hagin gutteh yina ganah, nyina yere yi ma fa hagan nyaki saakayina ganah nii tuhta nyaki sakida nyira ya mira deleh nya.